असो छे प्रधानमंत्री मोदी पंद्रह साल से बनाया, अधुनिक अथ्यार इत्ता एकठा कर लिया नहीं। पहला कही जब कोई कांग्रेश की सरकार थी तो एक भी अथ्यार नहीं थो। अभी कही दो सौ ड्रोन खरिया रूस से अभी गए था तो। और जित्ता भी अधुनिक अथ्यार से रूस पनकर डरनों पड़तो कुण आकरमन कर। जब असे पंद्रह साल से प्रदान मंतरी मोधी जी बनाया नहीं, तो असे अपना देश को सक्ति साली है, तो सक्ति साली बढ़ा दियो नहीं, कोई व्याग उठायें देखतो नहीं।